Hany hoe haiko hoe afaky angalà rano zao: regny hany atapitapy regny. Ohatsy hoe tsaramaso regny zao, regny atapinao de afaky rano aminazy iny. Ohatry hoe anao balahazo piky regny koa anao de atapinao izy de afa- ireny anga- afaka angalanao rano koa.